:On 'ye :blii' :blii' :dao', :mor :on 'ble :blii', :mor :on 'ye dii-deh, :mor :on 'ble :koo 'yeh po-or :blii' ybei'-dih, deh zorn zen-a :on 'nyi-eh :koo eh di-uh-a, :mor 'gwie:-yluh bo :taa zi eh mu 'de :yi eh mu 'o :an 'gbu yei-dih 'pehn, <hesitation> :eh :korn dhih-ehn 'an feedih :eh, :yee' eh-: eh yubo-dih. :mor zorn-a 'jeh :on 'ni-borke' :on dhe-eh 'o eh ybei'-dih eh mu-eh na-'. :yee' eh yubo-eh :mor zorn zorn bo :an 'nyi-eh dii-deh: eh-: :korn dhih eh yi 'o :an-a'a: gbu worn 'i. :yee' :on 'ye 'gbalor :daa 'weh :e, :mor zorn zen :mor :on 'nyi or :bhala' wlon+ or worn-', :mor :on 'ye ylii-koo:, :koo-a :yeh 'zorn :mor :on po-ih 'garlor ybei'-dih or mu-ih di, any deh :mor :on 'ble-eh eh :yeh 'dhu 'peleh buo, :bhila-eh-a deh, :mor 'wa-ih dih :on po-eh 'o 'gbalo ybei' dih or mu-eh :di. :mor 'gwie: yluh :taa eh mu 'de :yi :neheh :on 'ye-eh dii-deh 'nyi. <hesitation> :on 'ye <hesitation> :ka :gelor :bee' :daa :eh na-a deh bo, :mor zorn zern bo :mor zorn zen zorn bo. zen zorn bo 'kuo:-kporlor-a 'jeh :daa' :mor :on dhe-or 'yli :on ;po-or 'o en ybei' dih an mu-eh 'di. Deh 'gwie:-yluh bo-a zi-a eh mu-uh dih 'bili: eh 'ye 'deke yi :ka :an no-a :a'-a' :korn-deh-a feeling-a, :ka :an no eh-a' dii-deh-a 'nyi-a :ka eh no eh yubo on. :mor :an 'nyi-eh dii-deh :ka eh mu daa 'de eh 'ye :on yubo :eh, :mor 'moeh-a :taa eh-a' :porluh-a kpon, :yee' eh mu :dha 'sluh bo. :yee' :mor eh mu :dha 'sluh, :mor eh di-dih 'de deh :mor eh 'yi 'de eh :bli 'gun :yee' eh pa eh pehn-dih. Yee' <hesitation> eh :se ti :korn :neheh' eh 'ye :ao 'yu :daa :or :korn 'on 'o. :mor zorn zeh zorn bo mor eh :yee'. eh kpa eh neh bo eh mu, because :an 'nyi-eh dii-deh, :mor :an 'nyi-eh dii-deh, :yee eh 'si 'de gwlor ken-dih; :yee' deh 'mor mlor 'on yubo-a' <hesitation> 'do :nena: deh <hesitation> :en :ne-a nor gwlor, 'do deh deh a dhih bo me'o. 'do